Ya, ara-dalàgna miompy biby an-tragno ôhatra miompy posy zegny entigna ah iadivagna aminah valavo ôh, igny zany hômagna valavo igny, na ihany koa <hesitation> resaka kivà raha karahan'jagny miambigna tagnàna.